Wonde ñalaande ndeenayɗo e darii sey yii tagaaɗo e waɗi ka filaaki ɓaawoari mboɗɗum mo tabbitini iri moy. Ndem mo naftiri mo ratti ndi e raga mo hubi mo nanngi mo.